நான் ஒரு தீய மந்திரவாதியால் நாயாக மாறினால், நான் தகவல்தொடர்பு பற்றி ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும். நான் அதைப் பற்றி எப்படிச் செல்லலாம் என்பது இங்கே. உடல் மொழி மற்றும் நடத்தை. நுட்பமான தடயங்கள் நாய்கள் உடல் மொழி மூலம் நிறைய தொடர்பு கொள்கின்றன, எனவே நான் ஒரு நாயாக மாறியதால் ஏற்படும் துன்பம் அல்லது குழப்பத்தை மக்களுக்கு காட்ட முயற்சிக்கிறேன். எனது சொந்த உடலைப் பாக்குவது, வழக்கத்திற்கு மாறான முறையில் குரல் கொடுக்க முயற்சிப்பது (திரும்பத் திரும்பத் திரும்ப சிணுங்குவது அல்லது குரைப்பது போன்றவை) அல்லது கண்ணாடியை சுட்டிக்காட்டுவது அல்லது முயற்சிப்பது போன்ற ஒரு மனிதனின் செயல்களைப் பிரதிபலிப்பது போன்ற நடத்தைகளை நான் வெளிப்படுத்தலாம். ஒரு பாதத்தால் எழுத முடிந்தால். அவர்களைப் பின்தொடர்தல் நான் அவர்களை நெருக்கமாகப் பின்தொடர முயற்சி செய்யலாம் மற்றும் முக்கியமான ஒன்றைத் தொடர்புகொள்ள முயற்சிக்கிறேன் என்பதைக் குறிக்கும் சைகைகளைச் செய்யலாம்.